हम एक सप्ताह में एक्के बार रेस्टोरेंट में खाना खाइला। कब्बो-कब्बो ते अइसन होला कि हम सप्ताह में एक्को दिन बाहर के खाना नाहीं खाइला। वैसा हउ हरदिन बाहर के खाना खाइल स्वास्थ्य के खातिर सही नाहीं होला लेकिन फिर भी हफ्ता में एक बार या महीना में दु-तीन बार रेस्टोरेंट में खाना खाइल जा सकेला। हमहु यही नाते बहुत कम रेस्तरा में जाइला। चौधरी रेस्टोरेंट हमार पसंदिदा रेस्टोरेंट होला। <hesitation> हम ते जब्बे बाहर जाइला यही से खाना खाइला।